Karazana voninkazo ah, zah mo zany tsy mahafantatra voninkazo be dia be fa ny mba fantako de misy zany glaël, misy ny orchidé, misy ny belle de jour ,misy ny tulips, de zay, akoatran'izay mbola misy iray farany kay dalià saika adino.